اذا تبغي تاكل صحي جرب هالوصفات مكان سلطة الكينو مع الخظار الملونة نظيف فيها خيار طماطم فلفل رومي ورشة زيت زيتون بعد يمكنك تسوي صدور دجاج مشوية مع توابل بسيطة وتقدمها مع بروكلي مطبوخ على البخار أذا تحب شي حلو جرب زبادي يوناني مع عسل ومكسرات هالوصفات لذيذة ومغذية تخليك تحس بالشبع وتفيد جسمك.